साकार उस्साची करतेत पहिले सुवातेर उस्स। रोवून ताचो रोस काडतात तांतून लिम्बो। घालून तापोईतात हे तोरें तांतून असलोले। वैत्त पदार्थ मोरतात उपरांत हो रोस एव्हपोरेट। करून धात <hesitation> करतेत हे। मागीर घोट्ट करतेत आनी सुकाईतात तांतून। उदोक घालून ती मेल्ट करतेत आनी पोरोट। ती घोट्ट करतेत ओक्से तोरें साकार तोयर करतेत।